اول حاجه هتكلم عن الأدوات محتاج اجيب مكبس بتاع الحوض دا وهحتاج ممكن سلك وطبعا جوانتي علشان ميحصلش إصابات ليا او أي حاجه زي كدا ولازم اجيب جردل عشان اعبي فيه المايه الزياد دي اول حاجه هستخدم المكبس لو المكبس مشتغلش هستخدم السلك عشان ادخله واسلك بيه المكان